كنقصد بنعيش حياه جديده. هو انه نبدل نمط العيش اللي كنا فيه يعني مثلا اذا كنا فقراء ورجعنا اغنياء فحنا كنعيشو حياه جديده اذا كنا مراض وولينا اصحاء ما بقاش فينا المرض حنا فحنا كنعيشو حياه جديده. اذا كنا فواحد المدينه ولا فواحد المحيط وانتقلنا لمدينه اخرى او دوله اخرى فاحنا كنعيشو حياه جديده